nyannde feere jeemma ta'diɗo ɗo waɗa gadi jeemma say o laari haa nder ɗaudi ko lewal say o yi huunde feere ɗo yukki, de o yahi o memi say o lari eh say o laari laga'wal un be kori ɓe resi ɓe naftiray be may jeemma say o hoosi o burtini o yari saare o yahi o resi o warti say o yahi o wali o yukki can jeemma say himɓe burrti ɓe wari ɓe ɗo tefa ɓe hoosay ɓe yiay 'shikenan'.